شاي بالحليب، شاي كرك، بس يكون على نار هادئة مع الهيل، أو قهوة. يعني، هذا-هذول ال-ال-مشروباتي المفظلة.